Pembuatan kertas ah melibatkan pengumpulan bahan baku, pengolahan menjadi pasta, pembentukan lembaran kertas, pengeringan dan <hesitation> pemotongan ah supaya dadi kertas yang siap dipakai.